Pues ná color ngá na rchiglaza ah, color ngá run ni recordar rathe ra gyag’e lañ dany ra, este, zackru ná ra gyag ra árbol ni nú ra lañ dany’ah ra gyag gy tchi run gani recordar ra –ra gíx ‘ah chi ra cuan ra ngá gi’a ni na ra vel na za th cuñáh nzá ngá nani gula gel chi naninrëny’a, ngá nani chai na color ngá gy, nzá, chi riab niz gye nzagyas rlui ngá dëthe gëxlyw.